Noŋ añaţ ñaan najín pëncaŋ onetëmaŋ ñaan pëncí onet pëncaŋ karemaŋ añaţ. Mënjeej baloŋ ţí daŋ lëdomen dë la luwa, domen luwa, pasëk ngëment ngun ce iñaan najín ñaan mëmpurësir pëncaŋ ngëmburu ngëmënţandana ngun. Uncí mënjeej ţí umburu rëlisiyoŋ ambasir ţí pësusir ñaan ambasir ţí use koran uwala bibël mëmpurësir pëncaŋ. Me pëwatan pëlenţink amënja isusir bañaan ţël. Wí ñaan nancí añaţ pëncaŋ pëncí onet toltalëmaŋ pëncaŋ okëmanjáka kari ní caŋa nu káţ use pasëk ñaan o ñaan aţíj uwas. Owas ñaan najíín aká puweŋ feebël ná puweŋ foor. Naloŋ kawín ñaan ŋal arukancí ní nameeţí nëŋal pënţënkël ţí përobëlem pí nancí pun ŋal uruka mee kaloŋ jáká akar imee nokofáaŋaţ. Me njemalir pêkul kulan nul. Tí pënkul kulan pëmënţ pun kay wí mëncaŋaţ waw pasëk mënjoo mëncaŋ mbita këkul kulanël mbíinkëjojakul ink na ink bí mëncí bunk uwaráţ. Ñaan pëncaŋ ţí ngëler bëliyêng tú añat.